So mi nani un inni ni lewru yuni, kuugal ghessa wara dow hore am, ngam min fuɗɗa kuugal ghessa daga lewru yuni.